Raha nisy taminy ñy tantarany Arizantine: ñy fahaleovantena, taminy ñy sivy janoary enin'ambiny folo sy valonjato sy arivo5, Arizantine <shushes> añisany ñy nialy taminy fanjakà Esipañiôly, nifehy ñy faritsy maro an'amerika latiny añy, Arizantine aminy ankapobeny, nitariky ñy aly, ñy hetsiky miaramila pony maro, niforo ho fanohera ñy fanjak.